Australia oa meteia yasipipe jaeko metei eta chiupopa chaupopa metei arasa oako ova colonias reta ndive jokuaereta oyapo mopeti confederación <hesitation> australina jaema jokogui kua omofundava jee Artur Fillips kua oikoko mokoipa ova yasipipe metei eta chipopa juripa juri arasape